كيعجبني الناس لي كتكون فيهم الصفات ديال الصدق والشفافية و الإحترام، الناس لي فيهم هاد الصفات، تيكونو دائما محط إعجاب الناس، و كيجذبو ليهم الناس، و هادشي كيعكس الطيبة ديالهم، و النية زوينة ديالهم، و كتخلي العلاقة معاهم تكون إيجابية و تكون قوية